Adze a na m'enyi nnda a ɔto m' papaapa yɛ yarba bi a ɔbɔ m'. Dɛ metse hɔ na biibia nnyɛ m' na m'enyimdua metse dɛ ayɛ dɛ <noise> m'afon sor no hyehye m' <noise> adze kye a ahohon akakraka mede me nsa ka a muhu dɛ nsu bi wɔ m'. Ei! Na ebadze na ɔreyɛ me yi. Afei, bɛyɛ naasa ɔnkɔ pae a mogya na ofi m' reba yi <hesitation> dɛm adze no ɔ- besi ndɛ egya twa wɔ m'enyim. Modwen ho a menntse ase dɛ kwan bɛn do na nyimpa n'afon ɔ- ɔnnyɛ dɛ afon dɛ biibi ahon o ɔayɛ dɛ honam n'enyi biibi abɔbɔ hɔ akɛse ebien na ɔyɛ muhu ɔyɛ muhu dze ntsi <hesitation> iyi nye adze a ato m' a na ɔyɛ muhu paa.